بختار عالم مابو جريمة ،خالى من الجريمة تماماً ، لأن <hesitation> الجريمة هذى من من صنع الإنسان نتاج -ااا أيدينا أحنا ،لكن الكوارث الطبيعية: زلازل براكين فيضانات -ت هذى كلها من اااا الأرض تتنفس تطلع ما فيها ، نافعة ومضرة بنفس الوقت.